Jom nxans i shkollës edhe jom tu shku n’shkollë, çka me marrë me veti? çantën e shpinës që osht çanta e shkollës. Kisha marrë librat, librat e p- punës, librat e leximit. Kisha marrë fletore, fletore me katror’, fletore me vija, t’mdhaja ose t’vogla. E kisha marr fotrollën me lapsa, kimika, gomë, prehse, ngjyra edhe çka m’duhet, vizore, kompas. Edhe e kisha marrë ushqimin.